کار وِچ بریڈ بناؤݨ نوں کافی سوکھا ہے۔ اتے ایہ تہانوں تازہ اتے سوادلی نتیجے دِندا ہے۔ کار دی بنی بریڈ نرم اتے بہت مِٹھّی ہو جاندی ہے۔ ایہ لیجے کچھ سوہنے <hesitation> سجھاؤ جو تہانوں بریڈ بناؤݨ وِچ مدد کرنے گے۔ سامگری ہمیشہ تازہ رکھو تے خمِیر، چینی، نمک اتے گُندن لئی گُنگا پانی ورتو۔ تازہ خمِیر ہی بریڈ نوں سافٹ اتے فلفی بناؤندا ہے۔ خمِیر نوں سرگرم کرن لئی گُرم پانی اتے تھوڑی چینی وِچ پنج دس منٹ لئی چھڈ دیو۔ جدو بُلبُلے آن لگ جان، سمجھو خمِیر سرگرم ہو گیا ہے۔ گُندن دی تکنیک، آٹے نوں کمزور ہتھ ایہ گلوٹن نوں محفوظ رکھدا ہے۔ جس نال بریڈ چباؤن والی بنتی ہے۔ اٹھن دے سمے تے گُندا ہویا آٹا گُرم اتے تھوڑی دیر ریسٹ